Mansakee mu moo bee la kutu teeraŋo le ti. Donku ate le ňanta tara la moolu bee la faŋ, mo. mo. moo bee la fankantoo loŋ. Dulaa woo dulaa niŋ a senboo ňanta dunna daamiŋ, a ye a senboo dunŋ jee a ye a loŋ ko ňiŋ ňanta dunna jaŋ ne komisaa wo eriyaa moolu i ňanta xaamiŋ ňaama, donku niŋ i be a fo la faransi kaŋo la se lo garaŋ; moolu bee la garaŋo mu ate le ti duumoo bee santo la, ate le ňanta moo bee puusee la puru ňaato taa ye sooneyaa noo